दंत मंजन मतलब दांत साफ करबा की मंजन। मंजन भी नरी यह की रेवे जसा लाल मंजन काली। मंजन कोलगेट। कोलगेट भी अलग अलग तरह की रेवे जसा लाल कोलगेट और नीली कोलगेट सफेद कोलगेट जिसे अपना दांत साफ होवे। और अपन दनवा दनवा दांत साफ करबा म के लिए मंजन करना चाहिए।